दिया सलाइ अर्थात माचिसके उपयोग हमरे आगि बारेक तहनि करति । आगि कैसे उठ्ता कहना बातमे जब हमरे दिया सलाइ, माचिसके काँटि ओहके एक आपसमे लगरति तौ आगिक झिल्का उठके आगि बरता । रसायनिक प्रतिक्रिया जब ताप बहुत बढजिता तौ माचिसके तिल्लि रहल पोटासियम क्लोराइड, फस्फोरसके रसायनिक प्रतिक्रियाति आगि बरना काम सुरु हुइता उहिमारे हमरे दिया सलाइ माचिसके उपयोग आगि बारेक तेहना करति । यि जौन <noise> बहुत जरुरि हम्मर तहना हे ।